ممكن تمشي حوالي من خمستاش إلى عشرين كيلومتر في اليوم الواحد وازا كانت الارض مستوية ومريحة بس طبعا مع فترات راحة. بس نحب المشي هلبا وفي بردو فترات راحة نريح فيها باش منتعبش